إذا تبغى توفر فلوسك ما لك إلا حل من اتنين، يا تكتر الفلوس اللي داخلتلك ، يا تجلل-تجلل المصاريف اللي تصرفها، ما في حل تالت، يا تشتغل لك شغلانة تانية تدخل منها دخل أكتر يا تجلل اللي تصرفه، وتشوف الأشياء اللي ما لها داعي ما تصرف فلوسك فيها.